أول خطوة أسوي إعادة تشغيل للهاتف مرات المشكلة تنحل بهالطريقة، إذا ما نفع بجرب أشحن الهاتف وأتاكد إنه فيه طاقة كافية، إذا بعده ما يشتغل لازم أروح محل الصيانة عشان يشوفونه، إذا فيه خلل في محل النظام أم- أو ممكن البطارية.